الالات اساسن منتجة لانتاج الفن ءءء لان الفن هو اساسن جهد بشري بشكل اساسي فالعمل الفن ده عمل اله تقدر تحاكي الفن اللي هو بيعمله بس مش بتقدر تبتكر زي الدماغ البشري